முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், உருளைக்கிழங்கை குளிர்ந்த உலர்ந்த இடத்தில், ஒரு சரக்கறை அமைச்சரவையில், ஒரு காகித பை அல்லது அட்டை பெட்டியில் சேமித்து வைப்பது. உருளைக்கிழங்கை குளிர்ச்சியான, சிறந்த வெப்பநிலையில் வைத்திருப்பது முக்கியம் ஆனால், ஆச்சரியப்படும் விதமாக, குளிர்சாதனப்பெட்டி பச்சை நிறமாக மாறுவதைத் தடுக்க, மென்மையான புள்ளிகளைப் பெறுவதை அல்லது முதிர்ச்சியடைவதற்கு முன்பே முளைப்பதைத் தடுக்கிறது.